<hesitation> eh we peo, eo to temenon e we peo a viah rakah. <hesitation> eo to ita nat o eh we va'i, eo gen to noroma ko ambuh eh maiah. I a vowoan kaneo <hesitation> eo gen to ambuh roma, ko ambuh eh yia ambuh eh roma yia. I a ti to vowoan kaneo. <hesitation> ma tah eo to vasusuin pe ti boneh po tem eo to angwe yia, i a ti va- va- vasisio. <hesitation> a ti to nat akah ino tateh vapa vasisio. <hesitation> ito ita antoen a nung a hat kaneo, <hesitation> i ahik bi nung a hat kaneo. A ti vapa vasisio, a ti vapa <hesitation> inan akah non o- o eo to hara ava nom. <hesitation> to nat akah non be eo nom nih, ito nat non. <hesitation> eh i po tem eo to kamis no, i a ti to no ve'i ati- ati a- ati to vowoan akah noma sih, i a eh we peo. <hesitation> i to temenon sih a tateh ve be, i sih mas nung aviah tamuan akah no a ti. <hesitation> i ama tah eo to vasus en pe we peo, a tateh- a tateh vapa inan a inan a- a- a sih a- a sih meh pear. <hesitation> be temenom a ken tah pa, be sih mas va'us yia, <hesitation> eh sih mas va'us yia. <hesitation> e we peo, i ama tah eo to vasusuen pe we peo, a tateh vapa vasisio a meh ti. <hesitation> tateh vapa vasisio a meh ti, atateh vapa iuh inah meh, <hesitation> tateh vapa va gunah I amata eo to vasusuen pe we peo va'i. <hesitation> ti a va vagunah <hesitation> maski be eh nung a hat iniah, <hesitation> ito vagunah non. <hesitation> i veh bi gon ama <hesitation> gon o ama, i ahik bi gon o ana henan ambuh bi teh ama sih tah, sih kiu pi i to gonon henan ambuh enon, i to antoen a gon henan ambuh enon. Vengen i ahik bi wari ma ken henan bo vari, <hesitation> be ito inan akah non sih a meh ti ah, inan akah sih a meh ti. A tateh va vasisio ito teh menon sih va'i eo to ep in pe we peo. Eo pa sue ken tateh veh eo to ep in pe we peo, a tateh pi atateh viah. Tateh vapa inan a meh ti. <hesitation> ahik bi upuhe eh i, <hesitation> eh i- i sih mas upuhe vowoan akah a meh ti. <hesitation> be a ti teh vahat non, i sih mas va'us yia. <hesitation> i a ti vapa va'us maski bi i pak non, bi tane noma pa kiu, vengen i a ti boneh a ti to vagunah koman akah non sih, i boneh. A ti vapa vagunah rakah ineh i, ti vapa va'us o meh- meh ti. Ba sih ti temenon o ama sih- sih ponis. I ama tateh boneh eo to vasusuen pe we peo. A tateh vapa inan a meh, <hesitation> a tateh vapa inan a meh bi temenon a sih, o ken ponis taiah. Eh sih mas va'us ya, te menon ya pa ma tem ito tehnon a ama sih Ma- ma sih nid pi i va'i, eh sih mas va'us ya, eh sih mas va'us tamuan ama sih ti vari to teh meror ama sih nid. <hesitation> ta viah non sih a tateh veh be toa ton enon a sih meh i deh non ama ponis pahien. <hesitation> i a ti boneh va'i eo to vasus akah ro ama sih tateh vi'ah pi. Tateh vapa tarr ina meh ti. Maski be i ati a ambuh, vengen to gunah rakah noma sih po oeh, pa va gunah eh i pa va'us a sih meh ti. Ma meh tem eo pasi heve eyo, mani ba, "eh koma pusan tamuan in ama ken tateh va'i ke vanun karo rar?" <hesitation> vengen eo to inan aro mani ba, i a tateh viah boneh. Tateh- tateh va'i, tateh i to gon o ma, o vasus o vi'ah. <hesitation> va'i eo to oep in pe we peo keo pa iuh no sih eh we peo boneh. <hesitation> ma tem a sih meh ti to deh non a ponis, ear to va'us ror yia, ear to va'us ror yia, bi deh a ponis ear to va'us ror yia. Enom ahik benom teh pahien, enom to teh nem- teh nem me na meh papan tavon. Mah o enom to vatavir nem, nem to va'us nen ama meh papan tavon. <hesitation> enom ahik ep koman i ama- ama iuh penom. <hesitation> nom to iuh, nom to oep akah pet anem sih a meh ti. Ba sih ti temenon a Ama sih iuh pi va'i, ama sih tau ito kokot inon nom to va'us akah nonia sih. <hesitation> nom to tarr rakah no sih o meo papan ti. <hesitation> tateh boneh koveh, a tateh viah. Va'i eo to meh ro eh we peo ko pa inan ama sih oh bo vari. Eh ban, eh sih mas inan a nid pa meh, inan o iuh pa meh. <hesitation> mani ba ito temenon a sih- a sih- a sih o pi va'i, e sih mas va'us ya, <hesitation> i a ken ti boneh. I ama tah viah eo to vasusuin, a tateh vapa vasisio, <hesitation> e toveh mua <hesitation> ma tateh vapa vasisio. <hesitation> i ahik bi no ki morok ina ma tovenia, ki nung ama kenken morok. Pi i a ti vapa vasisio rakah non sih ama ken tovenia, i o ken ti boneh. Eo to vasusuin ama ta ama beor rakah pe we peo. <hesitation> a tateh vapa huan, <hesitation> tateh vapa va gunah e eh. Tateh veh be temenom a sih ponis. <hesitation> ama tateh veh be seke <hesitation> a meh ti seke iuh ro na va'us, eh sih mas ep vowoan akah ina ma ken ti bo vari. <hesitation> nom to va hoa vahat in suk o ken tateh boneh, vengen nom to ep mani ba nom to gon nem sih a va'us pa a ambuh rakah pa meh tavon. Po tem enom to nung ro non ama sih va' us bo vari <hesitation> eo to vasusuin ama tah beor rakah pe we peo. <hesitation> we peo koveh a oah <hesitation> te a oah ki oah aneo <hesitation> va'i to vasus aviah suk aneo ama tateh. Ama tateh vapa ken sumbu rar koveh. <hesitation> eve ear sih mas vasu bat en vasus pet o kua pear. <hesitation> i ama sih ken tateh bo vari, tateh vi'ah. Be eh <noise> ep ineh sih e meh ti to ten vahat non, va'us ama meh ti. <hesitation> e we peo, we vapa va'us, we vava'us ina meh papan tavon. Maski bi pak taneh noma manu pa kiu pi, i pasi noma, meh ti seke iuh non a va'us pi, ito noh vuren pa va'us. Noh vuren pa va'us, maski ito hara vahat non <hesitation> ito hara vahat non, vengen ahik bi hara mani ba ito hara vahat non. <hesitation> pi a ti vapa <hesitation> ti vapa deh tamuan a kamis mea ma tavon <hesitation> pa kiu va'i to pok non sih, a kiu pi veh, ito pok non sih, a kiu o vi'ah. Va'i eo to oep ina tateh pi, tateh viah boneh. Tateh vapa vagunah mea tateh vapa va'us ina meh papan tavon. <hesitation> e we peo ta ita nata non sih a tah vo a- a pak. A pak to ita- to ita tah boneh pi i. <hesitation> eo to toksan o, a pok to- a pak to rohv keh ro buan o ta'or. Sunon to vaniu keh bo roh buan. A stahat ahik bi vavuria vavean. <hesitation> eo to oep in ama sih ta vari pe we peo, i ama tateh viah <hesitation> sunon to he kes no buan sih o kikis a pa kikir ine i koman pa- pa kiu pe i, <hesitation> kiu a pa matop kanom. <hesitation> i ama tah bo vari eo to ep in pe we peo, i ama tateh viah boneh. Eo to inan o po we peo, eh we peo a ti vapa vasisio. Vasisio ineh vavine nia, vasisio ine kear pi. Pa ma tem ito sue rer ma pa ma kiu, i to pok non ama kiu bo vari.